दो हज़ार उन्नीस, दो हज़ार उन्नीस में जसा मैच आ रयो छो वर्ल्ड कप । भारत ओर न्यूजीलैंड। वर्ल्ड कप मैच में मैच देख् रया छा म्हा सारा ही भायला बेठ के एक जाग ने तो एक जाग ने बैठ रया चा तो लाग तो असो ही रयो छो सबे के भारत जीत जागी। क्योंकि महेंद सिंह धोनी टीम में खेल रयो छो तो असा ही याद चि के भारत जीत जागी। पण कई होयो मैच देखता रया देखता रया। मजो ल्यो भाईला ने चोका-छक्का लाग्या जे खुब कुर्राट्यो कर्यो। देखता रया देखता रया पण असा थोड़ी याद छी के भ ई धीरे-धीरे सब आउट हो जागा। भारत वर्ल्ड कप हार जागी। <noise> वा से वर्ल्ड कप हारगी तो फेर घणो दुःख होयो माये। फेर माको मूड भी नी लाग्यो। म्हाने सोची अब मैच भी नी देखांगा कदी।